أفضل الطهي وتناول الطعام بالمنزل <hesitation> لانه بيكون مريح وأحلى ما يكون مع العائلة، كمان بقدر أتحكم في المكونات وبعمل أكلات بحبها، لكن الذهاب للخارج له مميزات لكن أفضل الطهي والطعام بالمنزل أكثر من <hesitation> الخارج.